Urimoho na mamare dere jevamu na burubehi mamo apo o burubehi arinovare na mamare dere jeve e ehiro iae mamoro Burubehi sa are rahevadeje. Iae e raheve e ro na saso me o hinovode saso o apo ro mamo ro Burubehi arinovare na mamare dere jevadeje, mamoro Burubehi sa are rahevadeje, iae raheve ero saso me o hinovodeje. Saso ro aporo, mamoro ehi arinovareji, nahi muri omo omo o hiromo aporo ganovade aevoromo dore ame i sa are juvamu evare apo o mamo joe vaerovoromo senoho girovo abuejare. Girovo apo abueromo apo ame vajade ame vajamu iae e va o arije i rojomom nahi muri omo omo hu o na buari jegomo nahi muri omo omo soromo mamo hu iraejegoromo ehi va are girovo. Girovo e va o ariromo magona bise e magona hari na bogo ma avo doroho juve e hirom ganovohijo nahi ma inoho borome jie ero hu. Ma inome murie, masije jie. Jabume tutuvomo abuenovohijo. Nia eguo i, Nia bogo egoroho jie ero avia dunobehe jie ero jabume na buarijegom buari bajegom va onovare na e e hijodoho dahorero arero numonagive e bogo e aroho maratu ore bogo ajive e ugo hu ro berohe orari e bogo, bogojie e jade. Ma namore ije o emu jie dahore, dahore numonagive e orari o e orari ore hijodeje. Iae hijode bise e jevam, bise ore ehi garom hijode, aporo ime semono vadeje. Bogo bise are varija mue uj ane mue ehi ganovode, ehi garomo, mamo e garue muhuvom rueromo.

Bise e jeve ero ae aho o ma ariromo nunemu genovareje rueroho nasi tutuvomo va o apare ovore numo oho baeniahi novodeje. Baerom ruerom ro mam maminovode rueroho mamoro rabe apo savoji bajado eho nemoromo nahi muri omom sovo i imemiro ehi bojeminovade, ehiobevareje jio ore arije ero. Ehi ariromo jove eguo ie oho nome bogo osaro jovoho ganovodeji jove ema e jie ero dahoru jove, namoro jove ehi jiero abue novare. Nahi muri omom jabume masije jeve ero na buari bajegom abuenovare va a eho jabume bogo rumonego jovoho eguo novareje. A i jabume hotoro o na genovareje jovero bajevo jueni bise e jeve ero. Ehi jovoho eguoromo buari bajego ruenovareje senero osare nohi osaho Nia riro jie ero.